oyi mini ho mu'in yan ba ɲubeza cruru mibini a wi'a bɛ bua'a ho bɛ bua lo jefenu lo ma'u lo bonɛ lo titinzo lo sui-suizo um ba cruru mibini ba ma sɛ sɛ'ɛnɛ-ɛnɛra ba cruru mibini ba yi wa wɛ to o zumu um ɛ dɛ dɛdo obi wabe se waro dɛdo-obi ba cruru mibini <hesitation> ba yi wa wɛ to obɛ to zunba to ba zumu ma le'a wɛ abe ba wu'a bɛ bwa ba boni ma tete